مرة كنت ماشة للـ للخدمة، او كان الصباح بكري كانت الظلمة ما كنتش و كنت عيانة ما كنتش نشوف قدامي مليح. و مبعد أنا نجيت نقطع الطريق نتاع الطرامواي او ما شفتش بلي كاين الطرامواي راه جاي من جهتي. بانتلي بلي المحطة كانت فارغة. من جيت أنا نقطع الـ الطريق، الـ الطرامواي صونا. من صونا عاد تكاكيت بلي راه جاي الطرامواي. حبست، <hesitation> ثم ثم حبست ما ما قطعتش الطريق و هو يفوت. يعني كانت ثانية فقط بـ كانت بين الحياة و الموت. هاذاك النهار حسيت بلي فعليا ربي كتّب لي حياة وحداخرا.